نشأت في مدينة الرياض من أجمل مدن العالم، كان الوضع جميل جداً، أحبها أحب شعبها وأحب الناس أحب الأحياء والشوارع وأحب هاي المدينة وتاريخها وعراقتها وثقافتها وأحبها بكل ما فيها وعشت فيها أجمل أيام وأجمل ذكريات الحمد لله.